د واورې باران یا تربرف هغه واوره ده چی ډیری اوبه ولری کله چی دا ډول واوره وسی نو په لارو او کوڅو کی خټی جوړی سی او واوره مځکی ته له راسیدوسره سم ویلی کیږی دا ډول واوره ډیر یخ جوړوی خلک ګرمی جامی اغوندی بخاری بلوی او چای چښی په واوره کی کوشنیان ټول کورکی وی او دباندی هوا سړه وی کله چی لمر راوخیژی نو بیا ټول دباندی وزی او په واوره کی ساتیری کوی